Penso a-e onde, à quelli chi fan surf, penso anche a-e maree, a-o fæto che niatri no ghe semmo abituæ, ma inte quæxi tutti i atri mâ, à segonda do giorno e da neutte, da luña ò da no luña, o livello de l'ægua o monta e o chiña.